I mea ka mikini puhi kope e puhi ai i ke kope Kanana e puhi ia ke kope maʻo ka paila mua ana i ka wai e hele a me hana aiʻole wela loa a laila i ninini ia ma luna o nā anoʻano kope i kuʻikuʻi nui ia lilo la kēlā i mau hune a laila ma leila e hoʻohui ai ka wai me ke kope a lilo i kope i hiki ki inu ai